Ñásoo yemuñoo areroraḃo bahale kázini piaḃi, áxunedoroañi. Piaḃi ómanazii saa iṗembuṗem rek, kozialeapiabo ámaŋuġaxeden, kuḃaniġuhanuliśiśe paske kahanuġo moiniġafineliśiśe. Kuxamiġufineli areḃosu nédopiaḃi. Íi nenee díi etombele nikõĵãsue díi etombenie. Kúḃoolai níġulom ideġaɭo áñi marerooraḃo bahaleġáziniźe. Síimelamimeme arerooraḃo bahaleġázini piaḃi, aindiɭekahaa.